Eee ny anak'olombelo moa zay la fa mahay io, anisan'ny zavaboahary mahay indrindra noforoninjanahary ambonitany eto, ka laha i zay tsy nisy ny fivoara la i tsy nitatsy ny fivoara la tsisy dikanya avao ny nanomezanjanahary an'ny sain'olo io, i sain'olo mahiratsy io.